Chile pegua reta iyarete jaeko apo gueru yave ma español jare mapuche jaereta ipoesia jare jaereta jeko ma kampo pegua reta jaereta apoyae guɨnoi jaeko airete bendimia jei superetano jaereta oesauka kirai jaereta oyarete